Pues ahora caney nüt caman ajleck cambiado mijaw mundo ajleck cambiado meawan chijleck cambiado primer ñipelan pur gel asuj nguma y miüj ajgue pasuj montaj ganey canen caman meawan ngo mataj cambiar asuj parj tiel korrul falda kurruj meaj kuej short, ajchuj kuej ñiakuj atsojkiw añaj blusa de escotado ajier ngumi gomaw maw mepek kiaw meawan guej a tiej tiej ñi-ñipelan a montaj ganey primer guma tiej meawan guej ganey aney meawan sejluck cambio pues de gel de mamasuj montaj ganey ajnej cuane montaj lango masuj mas muelt anop nop montaj natan anop montaj casuj gel asuj muelt nush kej montaj kayac a montaj por currul falda kej asuj mijaj falda kej artista ajkuj montaj suj.